Negara harus tao nakahuluk masalah nai bumi ia. Bumi ia bei nanu masalah ba'uk a leleo hataholi bau'uk a ta bisa sanga kerja karna ta manu mamana kerja boema masalah la'as no iklim boema konflik budaya no iklim.